<hesitation> Väega hääq ommaq näütüses määntsegiq prantsusõ <noise> koogiq, naaq ommaq väega hääq, aga väega hää om ka sääne kuuk nigu tiramisu. Tuu om umbõlõ maitsva.